කැස්බෑවන්ට අස්ථි හා කාටිලේජ වලින් හැදුණු ශක්තිමත් කවචයක් තියෙනවා. <hesitation> ඒකෙන් එයාලට තර්ජනයක් අවාම <hesitation> ආරක්ෂා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කැස්බෑවන්ට දිගු ආයු කාලයක් තියෙනවා. සමහර කැස්බෑ විශේෂ වලට වසර සියයකට වැඩි කාලයක් ජීවත් වෙන්න පුළුවන්.